اللعبه إللي نحب نلعبها كي نكون وحدي يعني. هو كيم بالزيف اللعاب نحب نلعبهم اما هذه لعبه مليحه نحب نلعب سباق السيارات هذه لعبه ظل محملتها من متجر العاب جوجل بلاي يعني هكا في الوقت فارغ بتاعي ندخل فيها ونبدأ نلعب فيها يعني تثبت لي الحماس بالنسبه لي وتكسرلي الروتين معناه.